e li am qatzujuj riij pirwe' li am che rib'aniik li q'enxiik kikban li keem am kiknuk'on laj kichan qiqilan ra'aj qas pi kewi' laj satsek qab'an chiran pini't nera' kipe kiq'iik' pini't nera' qas qatulsak te qilan kiknok' chek juyaq chek cher moren wa' jun k'aj kam am rii' cheren qas kekawnek xapa' chech rikayb'al am, xapa' chech rinemaal li am qas lera' kikb'anan li kikem am, chila' qas kajno'jin wii' ra'aj nab'eey li am rii' k'i kiya' kichii' kikb'anan rib'aniik li kam am ela' kiknuk' riwach xaqara qiqilan k'o kem taq am nemaq satsaq k'o nik'yaj taq e k'o qaj chuwach qas qana' chiran qanaj saqa'n li satalb'al chirii' b'awa' li am kiwar wii' pirwe' xaqara' chila' kik'am wii' kaan kiwaay qana't ne chiran xapan jun suluuy ch'apap kaan chuwach, xim kaan chila' ki'elt cha ool chek ek'an nik'yaj kam am rii' aqache' xinb'aj miyaal riya'l richii' li am ela' kirb'anan kiq'an rib'antajiik li kam am el riya'l richii' li am rii' qas kinak'anek. e qas ki pel li kiq'iiq' chire' kicheqej wii' pi alnaqiil ke'el kaan li kam am kela' qas rib'antajiik li awajiib' rii' li am xu' lera' kekawnek kikq'inan xu' lera' kekawnek kikeman rib'antajiik li satalb'al laj kisok chire' b'awa' qaqilan k'o qaq am, k'o saq am, k'o rax am, k'o ranejeel kayb'aliil xaqara' k'o kichakalb'al li am nem kib'eek e qas kapan li rib'antajiik qaschoom li teew chire' qas ketzaqul cha li uleew rimal qas rajawxiik b'la' kiqe qeqilan rimal wa keti'nek el riya'l richii' la' k'o kamek rik'in rimal ela' riya'l richii' la' qas chila' petnaq eii' pil kik'o'x re kekawnek kib'an rikemek taq risook y xa' chire' b'awa' qaqilan chenem xaqara' kibantajiik.